<hesitation> Ny loko bleu nuit, bleu nuit o ny dikany midika hoe haizina maiziny zegny e satria o <hesitation> ilay hoe loko bleu nuit zegny raha ohatra hoe ny raha tonga an-tsaigninahy voalohany vao mahita io loko io <hesitation> hoe resaka maty masoandro ôhatra hoe maty masoandro dia maizigny maizigny andro dia zay mahatonga zaho hoe vao mahita loko maI- ma- <noise> bleu nuit o dia efa haizigny raha tonga an-tsaigninahy voalohany.